Hewan yang paleng bosok tu ade sapi sapi tukan biaso e kan galak bosek bosek di sawah cak tu kan ye makan nyari makan teros mane pulek ye bihek tu banyak kan taik e tu makek e galak teinjak oleh ye dewek tu kan makek e bosok nian kan sapi tu kan galak di mandik ke pulek tapi jarang dak pulek setiap hari sih dimandekke e tu makek e tu ye tu bosok nia meskipun di mandik pulek tetep bosok soale kan ye bihek tu banyak nia teros taik e tu diinjak ye mak mane pulek ye kak liar kan idop e tu kan kadang e pokok e kan nyari makan kan liar kemane bae cak tu kan nyari makanan rompot kan makek e ye tu galak bekusal kusal galak di locak di sawah cak tu kan bosok nah selaen sapi tu ade pulek kambeng kambeng tu e bosok ames cak tu kan apelagi kambeng berok caktu kan ames nian ambau e karne ye tu galak belage sesame kawan e tu kan teros galak pulek tu e <hesitation> dem bihek atau dem kemek tu kan teros dodok di tempat kotoran ye tu kan di taik ye di kemek e ye tu kan mak name dak tambah bosok kan embau e tu <hesitation> teros selaen kambeng sapi tu ade pulek ayam ayam tu e <hesitation> bosok karne kan ye kan di ade uma kandang cak tu kandang e tu kan kecik mane pule di dalam tu kan banyak taik ayam banyak taik e <hesitation> kawan kawan e bukan taik ye sohang cak tu kan ye kemek ye bihek disitulah jadi name dak bosok awak e tu kan be mbau cak tu kan mane dak pernah di mandik dem tu paleng ye tu kleho makan teros bosek bosek di ayo <hesitation> sereng cak tu kan ayo ape pokok ayo locak ayo kotor ayo dem ujan cak tu kan makek e embau e tu tambah bosok